Olombelo samy mana finoany samy razany, samy tany niaviany, tsindrimandry zao ley, raha ma- aminay any, raha mandalo, raha mandalo foana zany, <hesitation> ino zany raha mety hanazavako azy, olo jiaby samy manana tsindrimandry, ka miankina amin'ny finoany avao io ley.